Lamasinina. Misy karazagny aroa. Misy lay mandeha ahodigna amin'ny tagnana dia misy lay mandeha courant hitsahitsahigna. Ilay m- ahodigna amin'ny tagnana, <hesitation> raha lavalava hely zay misy place-na taretra igny. Atsofotsofotranao amin'igny taretra igny dia anao avake manjaitry, ahodignanao amin'ny tagnana, misy fanodinana. Fô lay mandeha courant ndraiky, misy pédale zay diadiàgnao magnaniô. Misy fampidipidirana taretra karaha lay ahodin-tagnana. Vô fô mahasamihafa azy fogna araiky pédale hitsahitsahignao.